अगर मै कुई लदिया अथवा तलावमे, तालमेहे पौडी खेले जाईत् हुँ कह्लेसे मै संघे अब कैसन ठाउँमे है तौ <hesitation> गहीर लदियामेहे अथवा गहिर ठाउँमेहे पौडी खेले जाईत् हुँ अथवा उत्थलठाउँमे जाईत् हुँ। कह्लेसे अगर गहिर ठाउँमे खेले जाईत् हुँ कह्लेसे स्विमिङ सुट लैजिम। स्विम सुट आउ जाके टुप लैजिम। ओस्तिही कर्के अगर उत्थल ठाउँ मे जाईत् हुँ कह्लेसे खासे कुछ नाई लैजाईक् परी। अपन बदल्ना कपडा अक्केल लैजीलेसे हुइजाई।